मि अपडू बच्चों थै बाइक चलोंण सिखौंण से पैली ऊथै गाडी चलौण नियम सिखोलू। जैसे कि ऊ सावधानी पूर्वक गाडी चलाला। शुरू शुरू मा उं दगडी अफ रोलू। और हल्कू हल्कू साइकिल तरह चराण सिखोलू।